Kua canadape <noise> tembiu ñavaeva jae carne <noise> ahumada turtieri, calgar, jaeramiñovi flameal, <noise> salmon tontine, <noise> kua plato ndaye jae originario jokopegua, jarabe de arce jaeramiñovi namaino <noise> bar kua jae postre jare vanno jokuae jae tembiureta yandepuere ñavae jokope